Iwʋviʋ wani bʋakʋ afɔ neyi ɛsɛ nʋ tinyelila mɛ wakʋtʋ zɔnʋ pʋsʋ ɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ akɔ neyi ɛsɛ, afɔneyi ɛsɛ fʋadʋ mɛ, ɔma kʋtʋ dʋ ofʋnʋ, bʋamɛ edzagbagba pka mɛ abazɛ ɔgba. Kazɛ ɔgbɛ la ɛsɛ akakʋ eyi ɛsɛ la ɔnane dzi ɔsɛfʋ kɔgbɛ afɔnetɔdzi nɛlʋ fʋ, mɛ tawe bila ɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ ayi ɛsɛ mɛ wakʋtʋ ɣayi dʋnʋ iwoviʋ yiɛsɛ wanili; ɛfʋaniɛ la wakʋtʋ zɔnʋ bledʋ, bledʋ la ɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ ɔtabi eyi ɛsɛ yalʋ kpakpɛ kʋ bledʋ la, bledʋ aba mɛ edzagba kpa mazɛvi ɛkʋdzi nɔ kpɔkpetʋ, mɛ kpɔkpe nafɔ kpɔla mɛ bledʋbi mɛ wakutu zɔnʋ ɔtabi eyi ɛsɛ, mɛ ɛlaniɛ la wakʋtʋ zɔnʋ ʋkpi, ʋkpibilɛ iwoviʋ dibvakʋ ɔtabi eyi ɛsɛ, eya ukpi ɔwɔ vla kazɔɛ, mɛ ɔfʋayɛ, ukpi ɔfʋɛ kazɔ fanʋnʋ kotsika, mɛ etsika nʋ yanidʋ mɛ ukpibi la ɔtabi lɛ iwoviʋdi bʋakʋ ɔtabi eylɛsɛ.